Toh karatu mu anadi milla mu dalanko milla ake karatu saboda karatu andi fahinta atom karatu milla andi she a magargagari a ishe karatu islamiya karatu a islamiya andi anfani ko hoti ko beɗi na ko iko karatu a goyko anfani don andi lokaci yo a ndalta karatu a in anfani karatu tene wo'otonku karatu tene a marshenko karatu tene korinko karatu tene daranko karatu wan se a dudurabu mu tura milla a goi tu karatu don lalamba na ako ta a ina karatubu har ga Allah durako karatu andi asar saboda karatu andi anfani sosai mu tura milla goyto karatu ka so milla ai so karatu islamiya. karatu Islamiya andi anfani sosai don karatu wao se'e yadda dei anko zeno karatu biya gab karatu ke e anfani ngoye ke ai mu mon ko atom karatu tene anfani sosai mu ɗalanko milla e karatu a karatu beɗe a magargari yo Islamiyya yo boko kam a ndishe so sai bu amma yo islamiyya dei milla ngafanko yo Sallah su na ko monoti karatu sallah lokashi baɗ nzoban ko milla e karatu karatu walliko lalamba timmam inni ko koye ni eye yadda a ina anfani karko dai se bu tin lalamba ni koyeni eh zini yadda ana marshe ki anfanini a ina daraja a ina daukaka a ina zina a ga biya yadda sai a ina ga biya ko farko tiya ke ko andi daukaka ko biya ndalta ko sosai afa yadda ka monoti eyo a biya anshe tene ena ananko ko gaf zina zuwa gaba a goramta kai don e ke ka zo na ko eko si a ina go iko uska uska ma sosai yadda yo anan ko ko eshe to zuwa gaba eni wayyeka an koi ye ta go iko uskai te wane kar ka kollu wai bu karatu ngab karatu milla ngab karatu sabo ga karatu ne andi anfani ka kona zei shenti karatu andi anfani don a yiko usku zuwa gaba salla walluko sawa ga karatu wanse andi anfani ko yo boko ko yo muhammadiya andi anfani sawa ki miya atu yee eh fahinta ko ko nduku marshe a go ina uska karatu andi uskan fa hotin maɗɗi ko beɗi ko hoti andi uskanto mi ndalanko milla ɗo ngab karatu a hanta ishen su haɗa ku kasu mu dai milla ka bu fa ma'e karatu ina anfani zuwa gaba aka miya ta karatu kam andi hotin to ai handi hotin yo an ndutu ai na uska miya a uska tene zuwa gaba uskai ne tene yadda ko bo kola zei ni uskai ke nan yadda ko kola zei ni karatu dei yadda anan ko bayani ko karatu